Ni mkati kumuaka, na kundi sikukuya kumuaka mpya. Kwa sababu, ya ningi wavu kumuaka wafikita ale moja. Sasa kwanzi umwezi wako anza mpakuwa kuminambiri Ya ntuyano, ya apoteza maisha pakupela ya avulano ya aponga. Umuama afuwa kuuluwale, umuama afukuwa ajali. Umuama afuwa sile maapono. Afuwa. Umuama pumika kidogo sile ipona afuwa. Kwa kapela nga kulichanga moto jaavula. Pakutumali mwezi kuminambiri. Hane nema kwa mungu sile kongi wanchu kumuaka unina. Chiputaki hukunde kabisa. Nushereke kwa ambamuja. Mungu wankunda. Na maru kumuaka salama. Nema kumuaka mpya unonaku. Nushereke. <noise>